<hesitation> yaatinye free time, achame atembeani. Saa acheng'ati chorono chechu, akose ale lenee akose emosto ale toos ne nengeai kosop akanetkei kiiy ageng'e nemwae pichi awendi sakasta akaepit alei, tos pichu ng'alali komwoe nee. Ko ngakas kiiy nekaka nekapoipachi aipu kiyoto akinyanetekei. Akayai ko nguni kokiaa cham kasii neu iin nekiripe negoo, ngarip nego nguni. Amuu giakase chorwe nyuu kolecho mayaa kasit ap nego kokinganyoo nyayai kasii natak, kokii nekiacham akapoipochi. Akot ngunii ngamii akere aka tugul ale unee, katepto anoo tos kae peeki. Tos meche kikor tos mache ke, tos kaa nam ng'atatek, tos karuiyo kot nekaran. Ko ngaker akere kasi nata apaipachinii ochei so kii napaipachinii achame notok ing sapee nyuu tukul ee.